<hesitation> Magnano akoiza zany gn'akoho da karazamborogny satria aminahy manokagny zany e rehefa vorona da tokony manidina sady rehefa vorogny managnelatry nefa zash gn'akoho sady manidigny izy avy teo koa mbola managnelatry izany hoe agnatigny karazamborogny gn'akoho.